Yapon madaniyati an'anaviy va zamonaviy unsurlarni o'z ichiga oladi va o'ziga xos xususiyatlarga ega. Yaponlar tarixiy san'atlar, masalan, ikenobo va ikigai g'oyalarini qadrlaydilar.